أختار التحكم في الحيوانات عشان أمنع الحيوانات المفترسة من إنها تأذي البشر أو تاكلهم أو تاكل صغارهم، وفي نفس الوقت إذا تحكمت فيها راح نقدر نشوف الأسد بكل سهولة والنمر وكذا، أحس شي يحمس وطبعاً في نفس الوقت راح أمنعها تفترس الحيوانات المسكينة البريئة الثانية، زي الغزلان وكذا خصوصاً إني أحب الغزلان جداً وأحسها كائنات حرام تنوكل، الله المستعان.